ákæruvaldið ætlar að áfrýja dómi í máli stuðningsfulltrúa sem var sýknaður af grófum kynferðisbrotum gegn börnum settur lögreglustjóri segir það vekja upp margar spurningar að einungis einn dómari hafi dæmt í

umfangsmiklu máli blóðug mótmæli hafa verið í Harare höfuðborg

í dag eftir að tilkynnt var að stjórnarflokkur landsins hefði sigrað í kosningunum þar í fyrradag að minnsta kosti þrír hafa látist heimilislausum í Reykjavík hefur fjölgað um níutíu og fimm prósent Hjálpræðisherinn vill koma upp dagdvöl fyrir utangarðsfólk en segist ekki finna stuðning frá borgaryfirvöldum tvö ár eru í dag síðan Guðni t h Jóhannesson tók við embætti forseta Íslands tvennar alþingiskosningar og umdeild mál ásamt

og litríkum sokkum hafa sett svip sinn á kjörtímabilið

ekki alls staðar þurft að fara á sjó í sumar til að skoða hvali

hafa oft sést inni á fjörðum fyrir norðan og austan og þá dugir að fara niður í fjöru

gott kvöld héraðsdómur telur að ákæruvaldinu hafi ekki tekist

sem var sýknaður í vikunni orð standi gegn orði og sönnunargögn í málinu dugi ekki til þess að renna skýrum stoðum undir sekt hans dómurinn birtist á vef Héraðsdóms Reykjaness í dag alla tíð sök en fram kemur í dómnum að framburður hans hafi einkennst af nokkru minnisleysi dómurinn telur að það kunni að hluta til að skýrast af því að nokkuð hafi verið liðið frá því að meint brot áttu sér stað hann hafi verið sjálfum sér samkvæmur og út af fyrir sig ekki ótrúverðugur þá segir dómurinn að því beri að halda til haga að við leit á

og í tölvubúnaði hans og tækjum hafi ekki fundist neitt saknæmt sem rennt gæti stoðum undir sekt hans dómurinn áréttar jafnframt að þrátt fyrir að fleiri einstaklingar hafi borið stuðningsfulltrúann sökum verði að koma fram fullnaðarsönnun fyrir hvert það brot sem ákært var fyrir í

einu málanna telur dómurinn að draga megi í efa trúverðugleika framburðar eins þolanda og fjölskyldu hans

hún var síðan lögð fram hjá lögreglu viðkomandi hafi til að mynda greint sálfræðingi frá því í lok árs tvö þúsund og fimmtán að til stæði að fara í málaferli gegn næsta haust hann hafi hætt í vinnu í nóvember tvö þúsund og sextán og þá notið lögfræðiaðstoðar í málinu þá bar Sævar Þór Jónsson réttargæslumaður systkina sem kærðu stuðningsfulltrúann vitni fyrir dómi tilefnið var ummæli móðurinnar í skýrslu lögreglu

hefði bannað henni að afhenda dagbækur sem hún ætti í fórum sínum því hann ætli gera það sjálfur þegar þær bárust lögreglu var búið að rífa flestar blaðsíður úr þeim Sævar neitaði þessu í vitnisburði sínum móðirin viðurkenndi að hafa sagt þetta við lögreglu til að losna við hana hún hafi sjálf rifið blöð úr dagbókinni sem hefðu að geyma persónuleg atriði í málum hinna brotaþolanna tókst ekki nægilega að sanna sekt

gögn skýrslur sérfræðinga eða önnur gögn um afleiðingar meintra kynferðisbrota Sævar Þór Jónsson lögmaður og réttargæslumaður systkina sem kærðu stuðningsfulltrúann til lögreglu staðfesti við fréttastofu nú rétt fyrir fréttir að hann hafi fengið upplýsingar

frá ákæruvaldinu um að búið sé að gefa út áfrýjunarstefnu vegna málsins málið fer því fyrir Landsrétt

urðu á meðferð kynferðisbrotamála með tilkomu Landsréttar um áramótin nú þarf ekki fjölskipaðan dóm í slíkum málum settur staðgengill lögreglustjóra segir þetta fyrirkomulag vekja furðu margra þegar lög um Landsrétt tóku gildi um áramótin var felld brott heimild í lögum um meðferð sakamála til að hafa fjölskipaðan dóm í erfiðum málum þar sem reyndi á mat á trúverðugleika

munnlegs framburðar slík mál eru oftar en ekki kynferðisbrotamál og því var dómur ávallt fjölskipaður í slíkum málum í héraðsdómi settur lögreglustjóri og yfirmaður segir niðurstöðu dóms í máli stuðningsfulltrúa vekja upp margar spurningar óneitanlega kom þessi dómur á óvart og þá af því að við höfðum á sínum tíma farið fram á gæsluvarðhald yfir sakborningi og það var fallist á

gæsluvarðhaldið á þeim grundvelli að sterkur grunur væri til staðar um að hann hefði brotið af sér og þetta var staðfest í Héraðsdómi og

í Landsrétti hulda Elsa segist ekki geta metið hvort niðurstaða dómsins sé rétt eða ekki hann veki þó upp ýmsar spurningar meðal annars hvers vegna það sé talið rétt að einn dómari dæmi í svo umfangsmiklu og alvarlegu máli sem byggist að miklu leyti á sönnunargildi munnlegs framburðar við höfum haft það að meginstefnu hjá lögreglu og ákæruvaldi að það komi fleiri en einn að meðferð kynferðisbrotamála af því að betur sjá augu en auga í skriflegu svari til fréttastofu segir Símon Sigvaldason dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur að ástæðan fyrir þessum breytingum sé sú að áður fyrr hafi Hæstiréttur ekki getað metið þennan

trúverðugleika þar sem sönnunarfærsla fari fram á nýjan leik í Landsrétti sé ekki sérstök þörf á því að hafa héraðsdóm fjölskipaðan það er alls ekki gott fyrir meðferð kynferðisbrotamála né traust dómstóla að strax séu komnar gagnrýnisraddir um þetta fyrirkomulag segir Hulda Elsa ég velti því fyrir mér af hverju í ósköpunum löggjafinn hafi farið þessa leið og tel að

þurfi kannski aðeins að skoða

það sé ekki nægjanlegt að einn dómari sé í héraði og laga það á seinni stigum það verður strax að vanda til verka strax á fyrsta stigi Hörð átök hafa verið milli mótmælenda og hermanna í Harare höfuðborg Simbabve í dag í kjölfar kosninganna þar í fyrradag að minnsta kosti þrír mótmælendur féllu er hermenn hófu skothríð spennan hefur verið að magnast í Harare og annars staðar í Simbabve síðan á mánudag þegar þing og forsetakosningarnar voru haldnar upp úr sauð í dag eftir að kjörstjórn landsins tilkynnti að stjórnarflokkurinn

p f hefði tryggt sér meirihluta á þinginu þótt úrslit úr öllum kjördæmum væru ekki kunn

mótmælenda streymdu út á götur Harare hersveitir og lögregla voru kallaðar út og til átaka hefur komið um miðjan dag heyrðust skothvellir á götum Harare þetta eru fréttamenn sem köstuðu sér í skjól nokkru síðar kom í ljós að minnst einn mótmælandi hafði verið skotinn til bana

forsetaframbjóðandi og leiðtogi stjórnarandstöðunnar hefur lýst yfir sigri í forsetakosningunum en segir að kjörstjórnin vinni að því að hagræða úrslitunum stjórnarflokknum í vil alþjóðlegir

sögðu í dag að ýmislegt benti til þess að kosningarnar hefðu ekki verið að öllu leyti frjálsar

kjörstjórnin segir að öll úrslit verði tilkynnt á morgun heimilislausum hefur fjölgað um níutíu og fimm prósent

engin dagdvöl er í boði fyrir utangarðsfólk en Hjálpræðisherinn segist

ekki finna fyrir vilja hjá borgaryfirvöldum til að styðja við slíkt verkefni

þjónustumiðstöðvar hjá Reykjavíkurborg segir hópinn ekki einsleitan ef að ég að einhverjum ástæðum er heimilislaus á ekki í nein hús að venda hvað hvað get ég gert það er bara mikilvægt að hafa samband við sveitarfélagið sitt og ef þú ert staðsettur í Reykjavík eða síðasta lögheimilið var í Reykjavík að eru fjórir þjónustumiðstöðvar í Reykjavík og þá er farið í gegnum stöðuna þína og þá getur þú sótt um húsnæði eða athuga með aðrar leiðir varðandi hvernig er hægt að styðja við einstaklinginn þau úrræði sem Reykjavíkurborg hefur fyrir heimilislausa og utangarðsfólk eru áfangaheimili fyrir þrjátíu og sjö einstaklinga stuðningsheimili fyrir átta karlmenn

fimm konur Heimili fyrst sem er tuttugu og fjórar íbúðir en það er hugmyndafræði sem byggir á því að öruggt húsnæði sé

fyrir allt að þrjátíu og sjö einstaklinga átta til tólf konur og tuttugu og fimm karla auk þess eru fjórtán herbergi á Víðinesi þá eru almennar félagslegar leiguíbúðir borgarinnar um tvö þúsund talsins í fyrra voru níu hundruð fimmtíu og fjögur á biðlista eftir þeim og meðalbiðtími þrjátíu og átta mánuðir

og utangarðsfólk voru hundrað sjötíu og níu árið tvö þúsund og tólf en þrjú hundruð fjörutíu og níu árið tvö þúsund og sautján fjölgað hefur um níutíu og fimm prósent í þeim hópi í mars lagði Velferðarvaktin til að komið yrði upp dagdvöl fyrir utangarðsfólk sem yrði opin allan daginn en ekkert slíkt er fyrir hendi í dag áður var opið dagsetur á vegum Hjálpræðishersins sem var lokað í lok ágúst tvö þúsund og fimmtán þegar hann missti húsnæðið í dag er Hjálpræðisherinn með opið hús tvisvar í viku en vildi gjarnan gera meira en segist ekki hafa til þess fjármagn hefur verið vilji fyrir því hjá borgaryfirvöldum að koma inn í eitthvað svona verkefni ég hef ekki upplifað það að það sé neinn rosalegur vilji en kannski er nú von um breytta tíma

við viljum gjarnan og höfum úrræði sem við getum farið af stað með ef að hægt er að setjast niður og ræða málin Ingvi segir þau taka eftir að heimilislausum fjölgi í Reykjavík klárlega og sem að gista kannski í tjaldi niðrí bæ forseti Bandaríkjanna fullyrti ranglega á mörg þúsund manna kosningafundi í gær að Bandaríkjamenn þyrftu að framvísa skilríkjum með mynd þegar þeir kaupa í matinn að hann væri vinsælasti repúblikani sem uppi hefði verið og að öðrum

þjóðarleiðtogum líkaði vel við hann fundurinn í gær var haldinn til þess að styðja við bakið á tveimur samflokksmönnum Trumps fyrir kosningarnar í haust forsetinn fór um víðan völl í ræðu sinni og uppskar ítrekað mikil fagnaðarlæti stuðningsmanna sinna hann hóf fundinn á því að segja fundarmönnum hvað hann hefði fengið að hitta marga þjóðarleiðtoga síðan hann tók við embætti

bætti um betur síðar í ræðunni

reyndar hefur Trump lýst því yfir á síðustu dögum að hann sé jafnvel vinsælli í könnunum en Abraham

sem var forseti frá átján hundruð sextíu og eitt til átján hundruð sextíu og fimm og er iðulega talinn besti forseti í sögu Bandaríkjanna Trump lætur þess þó ógetið að í forsetatíð voru ekki gerðar skoðanakannanir forsetinn sagði að aðrar þjóðir heims reyndu að hlunnfara Bandaríkin að

verið hryllingur að hann væri þegar byrjaður að láta byggja múrinn á milli Bandaríkjanna og Mexíkó og að samskiptin við Norður Kóreu væru mjög góð hann sagði að koma þyrfti á skilríkjum fyrir kjósendur með mynd sem þeir yrðu að nota í öllum kosningum og þá má segja að slegið hafi út í fyrir forsetanum

fjölmiðlar vestanhafs hafa bent á það sem flestir vita reyndar að þessi fullyrðing forsetans er ósönn og hafa einhverjir þeirra sent fyrirspurn til hvíta hússins um hvenær Trump forseti hafi síðast farið í búð sjálfur

Guðni t h Jóhannesson tók við embætti forseta Íslands kjörtímabilið er því hálfnað og ýmislegt hefur drifið á daga forsetans tuttugasta og sjötta júní tvö þúsund og sextán varð ljóst

hafði haft sigur í forsetakosningunum um leið og

hélt hann upp á fjörutíu og átta ára afmæli sitt í faðmi fjölskyldunnar í Vesturbæ Reykjavíkur hann tók svo við embættinu fyrsta ágúst fyrir sléttum

tveimur árum

sat ekki lengi auðum höndum heldur heimsótti Sólheima fiskidaginn á Dalvík og ávarpaði allt á innan við viku en það hefur ekki bara verið léttleiki í embættistíð Guðna tvennar alþingiskosningar hafa farið fram og því hafði forsetinn í nógu að snúast í því að ræða við formenn stjórnmálaflokka og veita umboð til myndunar ríkisstjórnar þá reis mikil

óánægja í samfélaginu þegar ljóst að forsetinn hafði veitt dæmdum

uppreist æru Guðni bað fórnarlömb þeirra afsökunar og hvatti til þess að lögum yrði breytt það var svo harðlega gagnrýnt

að forseta danska þjóðþingsins hefði verið veitt fálkaorða þá vakti mikla athygli í nóvember tvö þúsund og sextán þegar Guðni ákvað að afþakka launahækkun kjararáðs ég bað ekki um þessa hækkun ég vissi ekki af þessari hækkun ég þarf ekki þessa hækkun í upphafi

voru miklar væntingar

og það er óhætt að segja

og Elíza Reid forsetafrú

út af laginu í júní tvö þúsund og sautján þegar þau tóku sig út úr formlegri og stífri fyrir fram ákveðinni athöfn og tóku að heilsa alþýðunni þá hefur klæðaburður vakið mikla athygli einkum til fóta og höfuðs umdeilt þótti þegar Guðni reyndi að hlífa höfði við ágengum norðangarranum og setti upp buff forsetinn lét ekki bugast og hélt uppi vörnum fyrir hið ágæta höfuðfat finnst ykkur að fólk megi nota svo fínn þykir klæðnaðurinn að börnin á Grenivík hafa tekið hann upp á árlegum

en frægastur er forsetinn líklegast fyrir andúð sína á og vakti tillaga hans um að banna ananas á pítsur heimsathygli forsetisráðherra Kanada sá sig knúinn til að koma

braut blað í sögunni þegar hann lagði af þá venju að einn af handhöfum forsetavalds fylgi forsetanum til og frá Keflavíkurflugvelli þegar hann fer til útlanda í embættiserindum Guðni gantaðist með þetta þegar hann stökk

að fá að vera með svona það rýkur upp úr katli í sunnanverðri Bárðarbungu eins og sjá má á myndum sem teknar voru í morgun Magnús Tumi Guðmundsson jarðeðlisfræðingur við Háskóla Íslands segir að byrjað hafi að sjást í

árið tvö þúsund og fimmtán hálfu ári eftir hann segir aðstæður þarna svipaðar og undanfarið jarðhitinn í Bárðarbungu sé viðvarandi og ekki að minnka nokkur skjálftavirkni hefur verið suðaustur af Bárðarbungu í dag stærsti skjálftinn varð laust eftir klukkan sjö í morgun og mældist hann þrjú komma sjö

að stærð hár svart leður og verða væntanlega áberandi í Laugardalshöll í kvöld þegar enski

hér er ekkert sem minnir á hvítt brúðkaup eins og þrjátíu og sex árum

það er rokk og pönk í honum og við fílum það

fædd á ákveðnu tímabili

viðtal við kappann já ég er mikið í að taka

óvenjumikið hefur verið af inni á fjörðum fyrir norðan og austan í sumar ekki er vitað með vissu hvaða erindi þessi á hingað upp að landinu en ferðamenn þiggja þessa ókeypis hvalaskoðun í fjöruborðinu öruggasta leiðin til að sjá hvali er auðvitað að fara í siglingu með

en undanfarið hefur ekki þurft að sigla til að sjá hval því hópur

hefur haldið sig á pollinum á Akureyri síðustu daga og

hafa sést víðar inni á fjörðum í sumar meðal annars við Þórshöfn og á Borgarfirði eystra þar sem þessar myndir eru teknar en engin viðhlítandi skýring hefur fengist á því af hverju þessir smáhvalir koma hingað yfir sumarið að minnsta kosti eru þeir ekki í inni á fjörðum nei

þær eru af ætt

og aðalfæða þeirra er smokkfiskur þá sæki flestar hvalategundir suður á bóginn þegar haustar og kannski flækist þær hér inn á firði á leiðinni þangað en geta stoppað lengi sumarið tvö þúsund og átta var hópur á pollinum við Akureyri í margar vikur og varð fastur liður í ferðaþjónustunni það sumarið og það gekk svo langt árið tvö þúsund og átta að

að sett voru upplýsingaskilti hér við pollinn um

því þær voru farnar nokkrum dögum síðar þær hafa sést af og til síðan en alltaf stoppað stutt en Hreiðar segir margar eldri heimildir til um á Eyjafirði þetta virðist vera svona til lengri tíma litið nokkuð algengt að andarnefjur komi hingað inn hvort sem þær stoppa nú lengi eða ekki

sænska lögreglan leitar nú að tveimur mönnum sem tókst í gærkvöld að ræna

sænsku konungsfjölskyldunnar úr kirkju í bænum

nálægt Stokkhólmi þar á meðal tvær

eru frá sautjándu öld og tilheyrðu Karli níunda og Kristínu drottningu hans sem grafin eru í kirkjunni þjófarnir komust undan á við skoðum yfirlitið sem ég gerði en á laugardaginn gæti létt viða til

fínt veður fyrir norðan og austan á mánudaginn fara þessi skil yfir landið ákæruvaldið ætlar að áfrýja dómi í máli stuðningsfulltrúa sem var sýknaður af grófum kynferðisbrotum gegn börnum settur lögreglustjóri

segir það vekja upp margar spurningar að einungis einn dómari hafi dæmt í

umfangsmiklu máli blóðug mótmæli hafa verið í Harare höfuðborg Simbave í dag eftir að tilkynnt var að stjórnarflokkur landsins hefði sigrað í kosningunum þar í fyrradag að minnsta kosti þrír hafa látist heimilislausum í Reykjavík hefur fjölgað um níutíu og fimm prósent Hjálpræðisherinn vill koma upp dagdvöl fyrir utangarðsfólk en segist ekki finna stuðning frá tvö ár eru í dag síðan Guðni t h Jóhannesson tók við embætti forseta Íslands tvennar alþingiskosningar og umdeild mál ásamt

og litríkum sokkum hafa sett svip sinn á kjörtímabilið

ekki alls staðar þurft að fara á sjó í sumar til að skoða hvali

hafa oft sést inni á fjörðum fyrir norðan og austan og þá dugir að fara niður í fjöru þá er þessu lokið hjá okkur í bili næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld verið þið sæl